Isimbwa hivevere vulai mundu shanyalakhuinjira hango tawe nuivare ihaviranga mundu najenda, iharivaa mundu nashiri iria khu iranga khusama rwisamanga iwe munzu wigosi uhulla irwanyi nindak ta irwanyi nindamanu, isama isama khari mundu mwenoyo yavere yizanga aria agalakha. Na shipusi shikhukhonya sana majungu manzu, majungu gayavaa vwina gazimuu gavemaganye zinguvuu, gaonyonye vindu khari munzu yumu musasa munzu ta muhonyaza vutamanu shichira majungu yaga ginyalamu, khu shipusi shivezamu majangu gajendamu tawe. Unyolaza vindu vuzwa, mazi gizulaamu vava. Ndakhalolakhu ndiono ndole vatalii khali vafwananga, ndole khu khuri vayendanga, khuri viremakhu khunyanza vavorerikhu hoo verema ndina, ndoleleza ihale shichira nuwisunda haimbi ulagwamu, ndoleleza ihale shichira vatalii vamanya khuri vazizaamu. Sindakhagulakhu vindu viweneyo khari zinguvu, mucherejo, vindu minazi, ngulekhu ndize nejo inu khu khari vandu inu vamanye nduraa mambusa.